اولا لازمك تثبت شنية علاش هو مسدود و بعديكا تجيب الادوات اللي لازمتك كيما الخيط متاع السحب ولا الصودا ولازمك زادا تلبس ڨوانتوات باش تحمي ايديك بعديكا تفرغ البلاصة هدايا اللي باش تنظفها و تصب فيها ماء سخون بعد ماتصب الماء سخون تصب الصودا و بعديكا تصب ماء سخون مرة اخرى